زه د چرګ له کباب سره ډېره مینه لرم. خو د ښه کیفیت چرګ او مصالې ډېرې ګرانې دي. که بهر یې وخورم، نو لا هم ډېر لګښت لري. ځینې وختونه یې پخپله جوړوم، چې لږ ارزانه شي. خو بیا هم دا خواړه مې خاصو وختونو ته پرېښي دي، ځکه چې قېمت يې لوړ دی.